Nigeriape jokope oime clima jakuvova mbaetivi oajaeteye kuarai jaji oimevi jaivi arilpe, octubre rupi jare oime <hesitation> iroi jare oimeotinivavino jae jokua kua nigeria tétape yaesava kua ara reta oyembocambio oime jakuvova, oime amava